Eñóo ii üü e éé’ dsa jmíi, xen dsa i éé’ üü jmý’, üü jmý’ jö ta lyn jmóoó dsa mi kiöö tá’ my jmý’ jö, mi kiöö tá’ my üü ree’, mikiöö tá’ lajy sún mii tá’ my ejö, kie’ Jö ‘nüü tá’ kö wÿÿ töö’ kiä’ guoodsa, kiä’ guoo dsa ro’ jmóó tá’ ba jö kiä’ kö e xin küü ‘nuu üú, la nɇ re lɇ jmoo dsa e xín üü jmý’üü jmý’ jö re lí fó’ re kiéra jmá’n kiä’ köö ý uo e ga dse bɇn dxáá’ ji, kiä’ kö ý uá’n, o kö ý uⱥⱥ’ ta jmí’ re lɇ ‘náána míina, re li fó’ re kiera kiä’ kö my jlíi, kiä’ kö my jl´yuy ra lyn re xöö la nɇ o jan wyy’ re xüü, kö my jñóo re xóö, la nɇ re lɇ éé’ dsa e xin üü jmý’, ejö e bii llá éé’ dsa i xen juyy jé jnⱥⱥ, re fáá’ra jö, la ku xén üü juyn jö, e jö ta lyn mi kiöö dsa my üü re kiöö, ñí’ i tⱥⱥ, e náá’ jmóo tá’ jö ma re dxi lii la’ kie’ jö ta lyn ‘nüü ba ‘nɇ’ tá’ ‘ñee my üü jö, ‘nüü tá’, nüü tá’ jö dse lí tǿ juy, jö dse lí üü juýn, üü juyn jö eé´dsa tóó’ dsa ä’ mó ma re ti jia’ jmoó dsa üü’ köö mó re fáá’ra jö kie’ jö tóo’ tá’ á’ mó jö, xa jia’ üü kö’ e jmóo dsa kiä’ my jolin, ejmóó dsa kiä’ my mó’ eñoo re lɇ e jmóo dsa i xen juyy la.